Maŋ yèwè dìì, mìŋ yaȧ nyuùŋ tòmò ɓù, wɔŋ doaȧ haì, wo fanim kȧmè anyùùŋ aŋ ka aŋ hɔ̀nȧŋ, ȧŋ hɔnɔŋ ɓù wiɔ̀ è juo, e kȧmè aŋ kpȧkòò aŋ kɔ̀ȧȧ, è kpɛɛyɛ̀ ɓù wiɛ̀ kɔ̀ȧa juo, faniŋ miɔ̀ŋ kɔɔ ɓù wɛɛ̀ juo, wo dè ɓùi woiŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀, wo miŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ wo miŋ deeye dèèyè wìkì guùŋ foloo, <hesitation> kɛ̀ wò wuŋ suȧŋ, è suɔŋ ɓù wiɔ̀, kɛ̀ è dènȧŋ jɔɔ koe wilɛ̀, sèè è dene jɔɔ koi wilɛ̀, kɛ̀ kȧiŋ sìȧ kpòòɔ sùȧ kȧiŋ kòȧ ɓùi, mìŋ koȧiŋ naȧŋ ɓùi kɛ̀ kȧ ɓèmè go miɔ̀ŋ, ka gòȧ bo miɔ̀ŋ, mìŋ gɔɔ bo miɔ̀ŋ ɗɔɔbȧ wìkì <hesitation> ɗɔɔbȧ e gɔ̀ɛ̀ɛ̀ nɔɔnɔŋ diè guùŋ mìŋ yaȧ gòȧ sùȧ bo miɔ̀ŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀ bo miɔ̀ŋ gòa è juo gbɛlɛiŋ kɛ̀ kȧ dȧȧè mìè faniŋ miɔ̀ŋ sìwè, mìȧŋ aȧ, kȧ gòȧ boɔ̀ yò zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ, wȧȧŋ ȧȧ, wȧȧŋ è yaȧ tɛ̀ɛ̀, mìȧŋ è jòò tiwiɛ̀, kɛ̀ è dè kȧmè jɔɔ koi wilɛ̀, ɗɔɔbȧ e dènȧŋ jɔɔ koi wilɛ̀ yeiŋ kòȧ ɓùi kaiŋ sìȧ kpòòɔ sùȧ, kaa sìà kìlɛ̀, kaa sìȧ maŋ kpamo, kaa sìȧ maŋ ɓɔ̀nɔ, ka miŋ kaanè, mìŋ kaanȧŋ mìŋ mìŋ vaaȧ mìŋ ɓùi, ka gòȧ, mìŋ tuwȧ gùùyè jɔɔ, mìŋ gɔɔ jɔɔ lii è juo, ɗɔɔbȧ jɛi mȧŋ nɔ̀ìm fùlìȧ sùȧ, ka kȧ kòiì ka guo fo ka kȧ gbììlìi ka gè nyiiŋ, ka kȧmè gbàlà kpuu yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ, ka yè nyùnȧŋ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ e jè, kɛ̀ kȧ ɓɛìŋ kɛɛ̀, koya gɔɛɛ mìŋ nɔ̀ŋ gùùyè jɔɔ, e koya gɔɛɛ haì, kɛ̀ kȧ fòlȧ, kɛ̀ kȧ hnȧŋ, mìŋ folo mìŋ hnȧŋ, kɛ̀ kȧ guò, kɛ̀ kȧ jawaì, è jawe nìì lɛ sie, kɛ̀ yàwi faniŋ miɔ̀ŋ yè ɓɛìŋ hnȧŋ ɓùi, wò kɔ̀ȧ wo gè juumuaŋ mȧŋ, wò kɔ̀ȧ ɓieɛ̀ wo gè juumuaaŋ mȧŋ wo hìȧŋ juumuaŋ mȧŋ, mìŋ gùùyè ɓù wiiŋ mìŋ yaȧ tììyè juumuaŋ mȧŋ mìŋ yaȧ hìlè sùȧ kaiŋ <hesitation> mìŋ yaȧ tìà sùȧ manɛ̀ŋ miiŋ ka gòȧ jɔɔ mɛ̀ jùȧ, mìŋ gɔɔ jɔɔ mɛ̀ ka kȧmè anyùùŋ aim kpuumȧŋ aiŋ gòȧ jɔɔ lii, aŋ gòȧ tiwiɛ̀ jùȧ, taìŋ gè dɛɛ mȧŋ, ka ka kȧ kȧmè jaȧkpȧi dȧwiim aim kpuumȧŋ è gè dɛɛ mȧŋ, kɛ̀ kȧ wòò faniŋ miɔ̀ŋ mìȧŋ a, kȧ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ jɔɔɛ̀ gòa yò, nɛ̀ɛŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ aŋ yìlì nyaŋ aŋ sɛ̀ɛ̀ jɔɔ wilɛ̀ sùȧ aiŋ gbìlȧ zȧ jɔɔ wilɛ̀ naŋ yɛi banè, kɔ̀ȧ kȧmè anyùùŋ aŋ kɛ̀ɛ̀ e kpowaa, kpowaa nyùùŋ nyaŋ kamȧŋ, e kùù bà yaȧ ɓieɛ̀ sùȧ tiŋ ȧŋ kɛɛ kɛ̀ ȧŋ ɓèmè e gbuuɛ̀ ȧiŋ sɛkɛ̀, tiŋ è yaȧ kìlìȧ sùȧ ɓùɔ e deenè, kɛ̀ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ <hesitation> kɛ̀ wò dènȧŋ e nɛ̀ŋ maŋ kɛ̀ wò hnȧŋ wò fìyȧ gbaùɛ, wò yaȧ fìȧ sùȧ gbaù lɛ, è nɔ̀ŋ naȧŋ ɓùi mìŋ yaȧ gè sùȧ dɛɛ mȧŋ mìŋ yaȧ fìyà sùȧ dɛɛ mȧŋ è gè yilì wilɛ̀ è gbile,

e gbùnguɛ̀, ȧŋ juo gbùngu lii, kɔ̀ȧ ɓùi e gbùngu lii aiŋ kpȧȧ, aiŋ dɔɔ̀ aiŋ sìȧ yilì wii aaŋ sìȧ bù eiŋ jè complete, tiŋ è naŋ nɔ̀ŋ diɛŋ tii yȧwi pɛɛ yaȧ wòo sùȧ è yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ wèè aŋ je wi jɔ̀ȧ nyaŋ nyiŋ pɛɛ ȧŋ yewe dìì aŋ dè gòlò fee wilɛ̀, sèè pɛɛ ȧŋ naŋ kɔ̀ sȧȧŋ fɛi ȧŋ naŋ nyìmè fɛi nyiŋ pɛɛ ȧŋ yewe dìì aŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ tòmò tòmò ɓie, òfoo sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ maŋ jɛi maŋ hɔ̀ɔ̀ kùȧŋ golò fèemȧŋ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bȧ gbiŋ, kɛ̀ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bȧ wèè yèye mɔɔ̀ŋ, weètii è yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ aŋ je wi jɔ̀ȧ nyaŋ, ɗɔɔbȧ è maaŋ nȧwèè, nyiŋ ȧŋ donȧŋ dè gòlò fee wilɛ̀ diɛŋ, nìì lɛ sie nyiŋ pɛɛ aŋ nɔ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ maŋ keì maŋ ȧŋ komo nȧwèè aŋ je nyiŋ jɔ̀ȧ nyaŋ nyiŋ pɛɛ aŋ ɓèmè gòlò fee nyiŋ nɛ̀, nyiŋ pɛɛ ȧŋ donȧiŋ nɔ̀ŋ nyinie e jeè sùȧ e ɗɔɔ nyiŋ nɛ̀ haì,